Pues na rgunia gitx-gëckya cun bew este, niini rbe bxid rbeteni, hasta loo cua. tchi hasta xaxíe rgunia gëckya rbe ni bxidy va, hasta rh gisanuni tchi nix rbeni bxidy hasta lo cua- lo cuá gy rxunia ni tchi hasta pun gitx-gëckya te tchi cueni bxid dë-dë, dë-dë gëcky buny, dë-dë gëcky zanu va, rh-rh ni tchi zëga tchi gútchnu velna tchi gútchnú zega cun bew gy ga gyxunnu de zëga de lo kuanu gy hasta atrás xaxinu gy. th tchi nix rndietni mew, nix rbateni ra fa ni rutchnu.